أنا بتكلم طلعت مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب بالمكتوبة حتى الآن. لأن الكتب هي مصدر المعرفة وتخليك تستفيد من كل الأفكار والخبرات اللي مرت عبر الزمن. تقدر تتعلم عن تاريخ وثقافات وفكر أو حتى تكتشف مواضيع جديدة اللي ما كنت تعرف عنها. كل كتاب هو والمكتبة الشخصية تكون مصدر لا نهائي من الألهام. عن المعرض الفني يحتوي على أعمال فنية رائعة بس الكتب تقدم لك فرص أكبر.